Ti ósé la mé ti kuékóte̱he sin o̱ kuékonkojié sin ti chjasin ntihi la mé imá xa̱ntsíntsí sin kuékóte̱he sin, la ti cháchjin kuekꞌixin ósé la ndesi xa̱ntsíxé sin, kuekꞌitja <hesitation> sin kuékꞌó sin la, kꞌuékji sin molino na nkojín sin la kuékji̱ sin nte̱je̱ la ri sin ndoa la kuekichꞌe sin ixra̱ ijnki, nkojín xra̱ campo kuekichꞌe sin, nkojín chájan la ri tꞌé kꞌuékajiko kuejako̱he sichꞌe ixra̱ ndesi xa̱ntsítsí, na ti ósé la ti sin nteo̱ a ri kꞌuékjeyá sin ti cháchjin sakja ti xjee̱n sin ndoa, la ri sin a na tsjehe sin kixin ri cháchjin na, a echo itꞌó la á tji molino na o̱ nkojín ixra̱ tꞌikon kuekichꞌe ti sin chjina a namé kꞌuéchenka sin ti xjee̱n sin ndoa a kixin ti cháchjin a tsakja, la jehe sin na ti ó tsjo sin ti xjee̱n sin ndoa la mé kuéchrꞌán sin chojni ndoe̱ ti, ti sin ntieo̱ kuènṭé ti sin cháchjin a, mé ti sin a namé nchekꞌin sin tilalí, na ri nkexro a la mé itji ti ndoe ti cháchjin a. Na tjiko ti, ti razón chrꞌán ti sin nte̱to kuènṭé ti chájan ndoa a, na sátji sin na, hasta tsjiáxin yatotji̱xin na tsokjan sin inaá ndoe ti cháchjin a, xikjanchankíhi sin ti sin, nte̱to kuènṭé ti cháchjin a kixin á tsjate̱he na nda ti ó tate̱he sin namé tjakꞌe sin ijnko fecha kixin tsinchenkotsé ti sin, ti siiiin familia a, ti sin, famílié ti cháchjin a, takꞌe sin ti ñao̱ la ndá ti ó tsixraká ti ñao a namé tónkotsé sin nkaxee nko nchia na itjo sin na, nkojín la itjo sin nkesá tsoṭe̱he ri chájan na nkexrín tsꞌejó sin kaín, na ri sin ndoa ti sin óse la mé kuékuéhe sin kixin, ti noxin tsikjanchia sin ijnko cháchjin la mé tjiko sin ntaxra tjinká noṭja̱ la xro̱xé na kotèntso̱ tꞌatsinka ti cháchjin ti ósé e, na ti ó tjixin na ntahó tꞌejó ti sin familia kuènté ti cháchjin a. Itꞌi sin ti xro̱sé ti̱kao̱ ti- i, ti cháandoa a, la jkojín sin la tꞌejó sin ntaho hasta tie la ti cha- andoa la me ntaho tsito̱he ndoe ti cháchjin ti ti ñao ti tie nda ti ó tso̱ñao la ó sátsji̱ ndoe la hasta tso̱tejia sin nda tso̱nkojié sin la nkojín sin la tote̱he sin na̱xa̱ chóndahya sin nánó la ndá ti sin nte̱to itjo sin kixin taketoxin nánó ti cháchjin kixin jína tsꞌona xroon la jína tso̱te̱he sin la totexin sin ni̱nko la tꞌixin kia la tonkotse kaín ri sin sin na̱xa̱ kjeha sin tixin ti ñao a la xi̱kaho kuekote̱he sin ti óse e ndá ijie la ti kꞌuixinki ti nkexri ti tohen ti nkojín ti sin tonko tonkojie la ijie la jehe ri chanjandoa la ko ti cháchji a itjo kícho sin na tsochóxin kicho sin kixin noxin ntsjenkayaxin sin tsꞌejó sin nkokoa la nkojín sin la. Na̱xa̱ chónta sin ti costumbre kixin tikjehe kjua̱jna ichro a ndá nkojín sin la i nahí ó nnn tonkojie sin koa̱ na nkojín sin la i toteha sin ni xroon totexiha sin na ti chaandoa la ticháxi̱n tsochóxin ti cháchjin ti nkexri moodue na nkexri tjenka̱yáxin na kaín taha noma ó kuítjaña kaín ti xi costumbre nao nkexri kuekohen ti óse e na ijie la i kohya ri xi̱kaha o mas que ti nkexro itji ti ni̱nko ni̱nko la me na̱xa̱ nkojín sin la na̱xa̱ xi̱kaha nti tikjanchia sin ti cháchji a tji̱kjo sin ti sin nte̱to a ndá ti sin tinkachonkiha díos la ixi kjuixin kuitjaña ri ti kaín ti xi kuekichꞌe kuekjenka̱yáxin sin kixin íxi jnko kuasáya kuechóndehe sin ri sin nteto kuenté cháchjin a, nkojín sin la ó xi̱kihó tonkojié sin kjónte noehña ti sin nteto kuenté sin a.